Ma m'enyi bɛgye ho nye dɛ mɛbɛda tsetse aban mu enyimber da kor. Saintsir nye dɛ ɔyɛ me daaso dɛ meda bea a ɔtse dɛm.